الحكومات لازم توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. النمو الاقتصادي مهم علشان يرفع مستوى الحياة ويوفر فرص العمل، لكن بدون الحفاظ على البيئة، ما راح يكون في مستقبل مستدام. لازم يكون في استراتيجيات تدمج بين الاثنين لضمان تنمية مستدامة للأجيال القادمة.